Raha ny fomba fanaovako saosy vinaingitra manokana an dia maka baolina kelikely <hesitation> asiana azy aho an <hesitation> ankoatra an’ilay baolina misy ny salady dia <hesitation> ao anatin’iny baolina kely iny an ararako ny vinaingitra aloha dia ararako ny sira an, dia ararako ny siramamy, dia asiako dipoavatra kely, dia afangaro. Dia <hesitation> arakarakin’ny izay tsirony eo no ahafantarako hoe inona no tokony ampiana. Raha ohatra moa ilay izy ka mbola marikivy be, dia somary mbola ampiako sira sy siramamy ilay izy. <noise> Rehefa vita izay an dia iny izy no afangaro amin’ilay salady.